In valor ja ntevana nayú, nayivi ku ja ka jatnuga ntió te ntavi xaan ikoy chi ajan nu ntó xan janu te ntavi xeengo ja ni ku.